La gna ny Grece koa i e da gny mapiavaky ny olo boka a Grecy agny da ny fanana Zagnahary lako lako zany ny Zanahary ndreo agny